Tuuma buuri buuri ti tu tara de la: Tu tari dɔgeta, tara nɛɛsi, tara maniga, tara kaara, tara ka'ara, tara mɛta, tara wara biŋereba, tara dugera, tara nasaa bugum tuntuneba, tara zukɛ'ɛra, tara wa'ara, tara sinii iteba, tara borebori maaleba, tara pa'ala, tara yuunyuuna, tara gɔngulesereba, tara bugum ki'isereba. Tu kelum tara puleŋa, tara soogɛ, tara maala, tara sɛba n biseri nini yɛla, sɛba n biseri nyɛna yɛla, gee kelum tara sɛba n biseri tuba yɛla. Tu kelum tara mina n kelum bisera saazuo yɛla bii sanganɛ puan yɛla, kelum tara sɛba n maali pala bii sɔa.